Wudain ntènta ntè mza nga ntu dadi ègèda aman nga ngwoda dè kw nga ngat addua mtu da zhigilè ntèkhyata kabinnka ngidè kyèkyè azhè ntè ngala gèd, ntè nfwud wandawa mah mvazhi ntè gi mèmèmè nga ndè gra ntè thud ngwa nga nhada mah ngisak agi ncèw aghèy makar'nga gi nkashdi wudaisata ntè ngal ndègèd pap pas ka mbubi zhigilè mwoya bi mvugwa mpènnga man dow sha'a toh ah babgi ngidènkyèkha èhn mpèrtè wudhahi ata da shat'gèèdhis' duka a. an shat gèd man ntè gèdtè sata nga ba nga gi murna anga gi nfarin chiki daman ndo ndèl ndo, nod ndèl ngèd kabai aman wudhain'nga kam man nga gadat s'kam mafinyawa ntè ntènna'a